व्यवसाय कई प्रकार के होथे अउ कई व्यवसाय पारिवारिक होथे जैसे सुनार के डेरी के और कई अन्य व्यवसाय भी होथे जैसे छड़ सीमेंट, किराना, कोई एजेंसी, मोटर गाड़ी शो रूम, फोटो स्टूडियो, गिट्टी बालू आदि।